هلا فيكم أول شئ بناخد جولة بالسوج ألجديم ألمكان أللي عيشت توراثنا ونشوف ألمحلات ألشعبية وألبخوبعدين نروح الوجهه البحرية علشان نستمتع بالمناظر ألحلوة والجو ألهادئ فى النهاية نزور ألمتاحف علشان نتعرف علي تاريخ ألديرة